Naullega tauwe telli malempuq e lorasa naulle nasabaq pole okkomitu alena tauwe itu sipaq malempuq e iyanatu to malempuq e wedding leitepperi menyameng aga tauwe lao ri alena nasabaq malempuq i naituna aga tau malempuq e nyameng pappeneddinna apaq deq nengka namabbelle ri sesena tau laingnge